सीलाई मशीन जो है ऊँको काम करबा को तरीको गजब निरालो है। सीलाई मशीन मे एक सुई रेवे जिमे अपण गिट्टी <noise> को तागो रेवे नी पत्लो सोक उणी सुई मे अपण डाल दा। फेर् जद अपण ऊँका पैया ये घुमावा तो वा सुई उपर नीचे होवे। उके पास मे छोटी छोटी पत्या लागि रे। उन पत्या के नीचे अपण जसा ही कई कपडो डाला नी तो वु जो सुई अर धागो रेवे नी वु कपडा के ऊपर चालबा लाग जा। और कपडो आगे बढ़ जा। अर सिल तो जा अणी तरीका से सीलाई मशीन काम करे।